Rigá yaꞌdu xúwíꞌ drigóo̱ rambu̱ maxaꞌ, <hesitation> ndasko̱ꞌ ikhaa rá numuu nagu̱ma méjúún jma̱a nagu̱ꞌ duun náa̱ ejui̱i naguꞌ má ra̱mbu̱ mangaa mixtiꞌkhu má ini̱ khúwá tikhuun tsú naꞌga̱a̱ ra̱mbu̱ maxaꞌ, naꞌga̱a̱ má duun maxaꞌ mangaa múú mixtiꞌkhu má ndasko̱ꞌ mangaa rá. Xúꞌkhui̱ má rí yaꞌdu xúwíꞌ maŋa̱ꞌ mangaa, rí yaꞌdu xúwíꞌ maŋa̱ꞌ mbaꞌja̱ inii rígá, rí yaꞌdu xúwíꞌ maŋa̱ꞌ jma̱a ra̱mbu̱ maŋa̱ꞌ má jamí duun nijndooꞌ duun maxaꞌ má najmaa ikhí mangaa. Ngaa nagu̱ma méjúúnꞌ rígi̱ꞌ rá jma̱a̱ mixtikhu inii xúnii rí ndasko̱ rí nurákhuáa̱ rí mámbá rí na̱ka̱ jayóó náa̱ nagu̱ma méjúúnꞌ yaꞌdu xúwíꞌ. Rígá mbá yaꞌdu xúwíꞌ rí ndasko̱ꞌ ja̱nꞌ, naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá rí mbaꞌjii̱n má nuninuu̱ꞌ yaꞌdu xúwíꞌ rígi̱ꞌ. Yaꞌdu xúwíꞌ drígóo̱ tsídáa̱n, rí yaꞌdu xúwíꞌ drígóo̱ tsídáa̱n rá, nawi̱ꞌthá rí tsídáa̱n a̱ꞌkhui̱ nagájnuu rí xuyuuꞌ, a̱ꞌkhui̱ tikhuun má nuni̱migu̱ꞌ, ngaa̱ tikhuun nuni̱ xkhua̱ꞌnii maxaꞌ, nagu̱ꞌ duun, jamí nawaꞌnu̱ náa̱ tséxi̱ nakhú ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mi mbanuthu ndasko̱ꞌ. Ikhaa rígi̱ꞌ rí naꞌwa̱a̱n jma̱a xabuanii wajiúúꞌ rí mbiꞌjiuu gúwán ga̱ꞌ, nuni̱ rí tsídáa̱n a̱ꞌkhui̱. Xúꞌkhui̱ má mangaa rígá yaꞌdu xúwíꞌ drígóo̱ a̱ŋa, naguu̱nꞌ má a̱ŋa ngaa̱ nagaꞌjíín má tikhuun mangaa nagu̱ma rígi̱ꞌ. Rígá yaꞌdu xúwíꞌ drígóo̱ xndudiin mangaa.